A yi'i motaawa nga, nga bonga kangga tam lutti daga ñyalde ko de ngadda, daman kanje tati mi waddi, daga dow atal mammo sori gotal, ñyalde ko mi naatay gari ndi, mi sori ɗiɗabra ngan. Joni ngaa tam lutti, ta yiɗi ngam sodu, to bo a yiɗa nga ma e wodi woɓɓe ngiɗuɓe nga, to a dilli ma joni ɓe ngarai ɓe soda. Amma min mi ɓuri yikki mi sodanma nga.